हाँ मुर्गा अपना मालिक ते पछयांण सकदिन, मुर्गी आश्चर्य जनक रूप से व्यक्तियों की पहचान कन्न मा बहुत ज्यादा अच्छी होंदी और वाला वे व्यक्ति ते बहुत जल्दी पछयांण लेंदी जु वी तें अक्सर खाणो खिलौन्दु।